<noise> <hesitation> Mianatry gitara tiako satsia anao mianatry gitara mana avantage aloha anao, afaky mamorona hiranao manokana anao ho anao personnel-nao zany, zay avantage mitendry gitara ary malo koa r- maro koa olo mangalaky anao lafa avy gny andro misy fety na ataontsika hoe mandeha am-piangona, zay ny avantagen'ny mianatry gitara itiavako anazy. <noise>